Senara kiies, madrsalgon mana toso <hesitation> hayaonikon ashrameno osamenkomo madrsakon, bas kedeka madrsa werameno nogelton lakin asen agari <hesitation> ashri khalsameno.